Nani escoba nrekú ke utilizaró chí noveendo kangian nrakú <hesitation> ando nri ta tá basura ta nandá hi ihó yukaté ihó vanjá, deku iin escoba kavandu nuveedo ne he <hesitation> akudi nro natá vixi tá li'a vixhi, ihó nruvendó tiukoté <hesitation> ian kanindó xhité kuanxi ne yukunró nri xini xí ni xhiini xhité ihé jan kox kovatió ajan.